फिलीपींस देश को मौसम फिलीपींस एक उष्णकटबंदीय देश है। इसलिए यहां साल भर गर्म और सुहाना मौसम रहता है। बरसात के समय यहां नमी बहुत अधिक होती है। जो मौसम के साथ साथ गिले मौसम को भी लाती है। फिलीपींस का शुष्क और गर्म मौसम नवंबर से अप्रैल तक होता है। पर्यटक इस मौसम में फिलीपींस की यात्रा करना पसंद करते है। क्योंकि मौसम बहुत सुहाना होता हे और यात्रा बहुत ही सुहानी लगती हे अधिकतर लोग यात्रा करने फिलीपींस जाते है। क्योंकि मौसम की जानकारी बहुत ही अच्छी होती है।